Kohki kavvõndah salvõstõdas määnegi saadõ ja sis tuu saadõtas egäle pool lakja. Ja sis näüdätäski telekah. Telekaq ommaq juhtmidõgaq egäl puul kuiki ühendet ja sis na saavaki sammu asju näüdädäq.